Namalengekania okwakyinywe kyinigha, ekyikasa omwamuthwe wayi, haka omundu amabya inabirikwa ekyinigha, hakabya ihane ekyabirimusumbugha kwisi eyabirimusumbugha kwisi ekyababirimukolha ekyathalhwe akayisunza, kwisi ihane ekyithaghendire ndeke, ihabiribya erilhabanganaku nabi iyo nabaghenzi biwe. Keghe ekyinigha, bulimundu akakwa ekyinigha omwaringo minene, hane abakakwa ekyinigha ibalira neryo ekyinigha ekyo ikyahwa. Ihayiramu nabakakwa ekyinigha iwabana ibabirilhwa nabaghenzi babu habwekyinigha kyabu ekyu. Ihabya nabakakwa ekyinigha ibayihunira, ibo ibanza ibabya ibibene isihali mundu wosiwosi. Neryo kandi ekyinigha ekyi, ekyinigha kyikalethebawa nebindu binene. Bulimundu akakwa ekyinigha omwangeri yiwe. Neryo keghe ekyinigha ekyi, ekyinigha ikyo nikyibi kundi kyikaleka omundu iwaghunzerera iwabirikolha ebindu ebyaghuthewangawkolire keghe iwabirilengwaku omwamithina mineneminene neryo ekyinigha ikyo nikyundu kyibi.